Íko̱ sé ám̱i̱ ńkúḍ ṃṃé ké ágẃo ákėṃe. itan ilịán, agwo. nte Idaha amiem, eẉi itaṇ Iko̱ Íbáhá mién ikéṇé śe. ami, nnám ḱpéde, ámi, ṇnám Iliók, ṇkṕó, ágwo álá átaṉ Ikọ awọ ké mkpọ úfán. ade áṉámá dé Ifo̱no̱. Ke Idehe anye. ape̱ṃa ina̱m ṇḱpo áde Ṉkṕedé nún ńńam iliók, ágẃo álá n̄ún. Itang agwo aẃo anye akpesuk anam. nkpo ade? ayesin, ifono agwo inam. iliok ṉkṕọ áná ágẃọ aṉáṃ eti-ṇkpọ náda. ágẃọ akpewi Itaṉ Íkọ igwọd ágẃọ, ayetan, ke usun, eti, idehe ke usun. iliók, ákpánéke ífon agwo ked ade, áde Ináṃ ṇkpọ sé ifọṉ, ńá áde agẃọ. akpe-kọp aṉuṉ ákúd, áṉye ádé. akpẹtan agúod agwọ anye atan ke. ilo eti Idehe, ke ilo iliok nlion, cigwo̱ nse aṃi ṉlo̱ho̱ mbáhá ádédé